Mi yi'a hakkilo maa e ummii hande, goɗɗum foofi naa, amma mi yiyata kullon nder seyo nde fini fu, koo goɗɗum volaniima koo ɗum volanaama a jalan, hama nde mi yu'umaa ni, wuyanko e foofi, a anndi miin e maa en suuɗindirta, walaa ko suuɗata maa taa wiiyanka mi tokkay fuɗatal kaandugal mi habda gam mi raara caɗeele ma kawte njaroye hoore majje.